Food yu nga xam ne food lekk yoo xam ne dafa yo- daf may dafa yomba waaye dama ko dee enjoy su ma ko lekka benn bi mooy mbaxal mbaxal moom dafa yomba togg moom te tamit soo koy lekka su ma ko dee lekka dama dee sawar trop dama dee kontaan. Ñaareel bi mooy maaf maafe, maafe tamit dafa yomb, cuuraay gerte, cuuraay gerte dafa neex tamit te yomb moom sumay lekk dama koy sawar trop.